किन्विन खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ इयू हवे की जे भी मार्केट में अलग अलग फल और सब्जिया मले। वना में कई करे की वना ने पहली हुकार देवे आना रो जीतो भी पानी हवे वण ने निकाल देवे। आना ने एक कागज में पैक करी लेवे और पाछे मार्केट में भेज देवे। जिका मणका ने जरुरत हवे वे गरम पानी में गाळ ने पहला जेडो फ्रेश बना लेवे।